Makanan yang tong jaga anggap enak tu memang biasanya tong deng tamang-tamang biasanya <noise> pangge ba bakar ayam apalagi dia pe bakar-bakar ayam tu biar cuma satu ekor sebelas orang atau dua pulu orang me itu paling nikmat karna ayam deng ikan tu biasanya paling gampang untuk didapatkan apalagi tong bakar-bakar deng tamang-tamang apalagi ayam-ayam papancuri bagitu <noise> apalagi ayam hasil-hasil papancuri bagitu tu paling nikmat karna memang tong di bagian sana tu susa mendapatkan doi deng karna mo bikiapa doi kalu tong minta di orang tua karna tong di sana tu rata-rata tu ana-ana ana muda tu masi dapa larang ba isap roko jadi tong kebanyakan di sana tu pigi di kabong-kabong baru ambe ayam-ayam bukan <hesitation> ayam-ayam tara dia pe pemilik jadi tong ambe-ambe sabarang di sana apalagi depe nikmat tong potong sama-sama tong cabu dia pe bulu-bulu sambil tong rendam dia pe ayam tu sampe tong cabu dia pe bulu-bulu trus tong potong plang-plang itu <hesitation> pun itu pun potong tara pake doa me tara apapa karna memang ayam haram juga jadi tong di sana jaga bakumpul tong tinggal potong satu-satu <noise> a selain ayam tong makan deng <hesitation> e bakar deng tamang-tamang tu tong bisa deng tamang-tamang juga ikang karna tong di bagian sana tu dekat deng <hesitation> ini apa pante jadi <noise> tong tinggal pangge tamang-tamang sana biking besi tajam untuk tong pi sana di pante untuk ba jubi tangkap ikan baru tong langsung bakar karna ikang kalo abis dapa jubi tu langsung bakar dia pe nikmat paling enak karna <noise> apalagi tong campur deng suami itu tu dia paling enak skali apalagi tong biking dabu-dabu manta sekedar.